<hesitation> miɗe waawi sanne. Minka ko njiɗmi, mi heɓa kaalisi. So mi heɓii kaalisi e cellal fuu. Mi darnan nokku mawɗo <hesitation> siman. Mi waɗa hen ettaasiŋaaji kuurɗi, keewɗi cuuɗi duu. Yalla tawee min miɗe waawi wonde hen, <hesitation> koreeji an fuu e sakiraaɓe an fuu mi wadda duu ngona hen. Ndeen non suudu ngarɗundu. Ɗun woni ko minkaa njiɗmi.